Mestu, porque tla catqui quiquimichi yeh cahsi quimichih mestu, porque chichitu amo bili cahsi ino san por tlaixohtia chichitu, ua mestu tla catqui quiquimichti, ino cahsi quimichih, aha, porqui hasta cuali cahsis, tla uxa amo conahsi pero mostla cahsis, ino mestu cahsi quimechih, aha, ua chichitu non san por guahguanouah aha tlaixohtiteca guahguanouah aha porqui amo quicaui macalaqui, pero tlu tla yacah quixmati ino sa calaqui ua yacah, uhm, aha.